الرياضة اللي ما جيدها بشكل نهائي هي السباحة ، حاولت أكتر من مرة إني أجرب <hesitation> أتمرن أكثر من مرة علي هذه المهارة ، و لكن ما أقدر أحس بالتوتر بالماء و صعوبة ف التنفس و التنصيج ، للحين مو شاطر فيها بس بحاول و بعاود مره تانيه إني ف يوم أقدر.